إيه زمان- زمان أيام مدرسة لكن ما ندير فيها واجد صراحة إني نديرروحي مريضة، بس درتها مرة مش عارفة ليش، كنت تعبانة وأسبوع ضغط وجراية فجلت نغيب، درت روحي مريضة عشان جعدت في البيت <noise> فجلت لهم أغيب.